. Se ekuudele itie imin okuk me itie emi mme owu esinbinae ọkuk edi itie emi kpukpru owu atande ọkuk mmo aka ekebin, mme mkpo emi esinanade ke ite unim okuk edi, esinim ọkuk do, esinyun eda do ekpe ọkuk eno mme owu ke itie nwen anyuñ edi itie emi ukana esidade ekpe utip eno mbin enamde utim eno mmo emi esinamde. Nnyin imenyene mmo kuto kuto mi ke nkan emi imenyene mi ke nkan emi imenyene mme mbin enu ekuudde mmo akpa, akpa umjuñ ukado ukado udukud mme <hesitation> kpukpru ee mmo enarnde do. Edada do ekpe ewo owu, emjuñ edada do owu ọnyuñ emjuñ edada do owu ọnyuñ adada do esi ọkuk nsie. Me akamade mkpo usu okuk me akamade nwed esii okuk ekeme ndisi okuk nsie do, ukan nko ọnyuñ ekpe ọkuk do ono mone owu. Mme owu esi, mme owu onyuñ ekpe ono ukara nte mmo se ekuudde itie unim ọkuk, me itie usin okuk, me itie ubin ọkuk edi oro.